Tarihi lesdi mai kanjum on nastugo mongol nder lesdi man. be nasti be hebini himbe lesdi mai sembe hore mabbe. bedo mari aadilaku bo beeala zamba be nyamugo hakke goddo.